المعدل اليومي كيبقا تقريبا جوج د ليطرو فالنهاربعد المرات جوج د ليطرو ونص غير في الاسبوع الغالب كيكون داك ما بين خمسطاش حتى لسبعطاش ديال اطرو